Muchele ovukulanga nopima amatsi wakhapima amatsi novukula omuchele kuno <hesitation> notekha ora amatsi amatsi wakharamo amatsi novukula omuchele kuno noramo amafura wakharamo amafura mumatsi mulia novukula omuchele kuno nuwosia ovulayi vwene kulali kwokhwosivwa tawe nora mumatsi kalia nikaravachira nuwakha wakhapima amatsi kalia opime amatsi apana olayombia amatsi ta noyombia amatsi kulatakata wakhakhola orio nomuchele kuno sasa wakhola orio nofunikha munjira indayi nomba kata noli nende ine yino nofunikha wakhafunikha nomuchele kufimba kwakhafimba ovulayi vwene nokuhenga omuchele kuno kulahitsanga munjira indayi omuliro nikulimo omunji nosutia omuliro inyuma shichira khomuchele kuno kuye ovulayi kutukhulukha ovulayi vwene nikuya ovulayi nikuli kwo pilau otekhanga khandi <hesitation> orio amatsi opime amatsi wakhapima amatsi noramo sahumu wakharamo saumu yaveneyo noramo tangawisi khandi noramo <hesitation> tsinyanya nevitunguo nokaranga ovulayi vwene inyama nilimwo notenya akhanyama akhanyama akhanyama akhanyama akhanyama nora mumuchele kulia. Wakha muchele kulia nilano omuchele kulia otekha munjira indayi akhanyama nikhalimwo nende evindu evo nomuchele kuno kwitsa okhukalukhanatsa ovulayi vwene nokukalukhana nukufuana kufuana omutsa omutsayi omutsayi kwenoko kwakhafwana kurio omutsayi kufwana omutsayi shichira okhulondokhananga nende omulafu kuno ta omulafu kwo oteshere khale lano ndakhatsia khupilau pilau kuno kwitsa okhufuana kurio nikwakhafuana kurio nekhandi osutiamo omuliro kando yani kuleshe okhulala tawe nikutekha ovulayi vwene nomundu niyakha niya nokonyakho ovulayi vwene okonyekho olole mbu pilau yeneyi yihire ovulayi khandi okonyekhu wakhatahula nende akhachiko olole wifundekhu wakhefundakho nelano ofunikha ovulayi vwene wakhafunikha ovulayi vwene nekhandi tsikhwi wakhahinia mumahika muno ne lano khandi khuchaka okhu okhupo kulayitsanga kwakhaya kwakhaya kwakhaya ni lano witsa okhukhola shina witsa okhwihula wakhehula norakho likaratasi likatasi livetsangaho luwalangakhu likaratasi lano ko khokuyiremo ovulayi vwene khandi okundi kuno khandi walemo likatasi nindio luvatekhanga omuchele okwa pilau nende omulafu nomuchele kwene kuno kwitsa okhurumishira avandu avanji nditsa okhuchinga omuchele kuno. Nenjaka okhukavira ava avandu shichira omuchele kuno omunji kuno nolie wenyene nokunyale shino kunyalekhu shichira omuchele kuno okavirekho avandu nivalia nokavirakho avandu nivalia shichira khomuchele kuno etsisa <hesitation> evifulia viviri vino khovulano vikhole shina viwe nokhurumishiranga khurio khurumishiranga mumasika lano lokhutekha imichele chino chivetsa chomumasika khukavire avandu nivalia shichira wenyene shinokunyale ta nindio lwokhukolanga omuchele nindio lukali.